தனித்துவம் தனித்துவம் அல்லது தனித்து நிற்கும் கருத்து, தனிப்பட்ட அடையாளத்தைக் குறிக்கிறது. ஆரம்பம் அது ஒரு திட்டமாக இருந்தாலும், பயணமாக இருந்தாலும் அல்லது புதிய ஆண்டாக இருந்தாலும், புதிதாக ஒன்றைத் தொடங்குவது. வெற்றி ஒரு பந்தயம், போட்டி அல்லது சாதனையில் முதல் இடம், வெற்றி மற்றும் சிறப்பைக் குறிக்கிறது.